Laha aminakahy manokana aloha, zaho tsy manamboatry volo zao. Tsy mamboatry volo aho fa voloko io fa mandeha hoazy avao. Laha misy fotoa manoka vonjeko moa zany, mandeha avao aho, tapahako i, hetezako voloko o, le ataoko ty mahasoasoa azy, atako ty mahametimety azy, la amin'iny, iny avao ro <hesitation> raha fa tsy mam- mamboatry volo la mandeha amy fanamboara volo any la atao koso. Tsy manao anizay aho.